Eiti kiroku tani moromo hahahkii mikong nawa' noi poti leiti wah mikong nonohno nawa' miroo taramoro ahmaku yii turumorohe nong hiya yewoning yii ngawah tau yii noi ngogu inimaku turumorohe nong, tiki nawa' hannuku riku mihenong toponing hoyori poti hiya yewoning ngawah ngogu uwa noi gogu yii inimahe nong. Nawa' yen nohno sikisi kiroku yii tanimoro paumoro kutope nong ho poti, poti kutonno poti riku impa mihenong, hiya yewoning ngawah okonowo roku nawa' morikope nong turumoro howonoki nui nuhenong. Impa woki miro kaurumoromo nuhenong musimangi yii mihenong kairumoro ri'nono turumoro, impa howonoki nui nuhenong oikoh kitori pehkuru runno nawa' mimimngi yii imihe nong. Turumarro muu riku howono turumararo unui unuhenong, yewoning uwa noi toku noi goworoku turu marahenong impa imiro koto turumararo enekeko umuhe nong. <noise>